Ngom kare na toma tidore nena ge oyo bira ge mahode dofu ene ma hode angge sema nyao beke, sema mahode nyao osu, sema mahode nyao sinanga, sema mahode toko osu, sema mahode oko sinanga, sema mahode uge kangkong, uge diburu, uge naka uge kapaya, bolo ua ge ngom oyo bira se hode sedaba utu sinanga, coma gahi pake magi.